اقول له انه ممكن يحدد اهداف بسيطة مثل قراءة كتاب واحد في الشهر عشان ما يحس بالضغط. بعدين يحب يتصفح الانترنت يشوف مجالات او ملخصات للكتب الشيء. بيشجع على القراءة واخيرا اذكره الصفحة صفحتين كل يوم تعطي فرق مع الوقت عشان يصير عنده عادة القراءة بشكل مستمر